A kemah, tos nimechontlapowis nekah ken tehwan seki- sekitooka n aguakatl. Bueno, tehwan aguakatzintli ompa pues tikimpiah ome tlamantli, asta eyi sekinmeh, tlen seki kimpiah aguakameh sekinmilia <hesitation> criollos, aguakameh criollos ompa tlakih, <hesitation> yeh ke nochipa ompa sekinpia ompa kateh, <hesitation> nomás keh seki okuilowah, tos amo sek- sekoninkua, pero yeh ke welikeh, noihki welikeh sekinkua. Inon sekinminkua pues nekah ika san ika ihkon inewayo, iewayo como amo, pus amo, <hesitation> bueno pues sekikua nochi iwan iewayo kualtis sekikuas, tos inon sekonkuas san ihkon sekon- sekontetexohtih amo sekonxipewa, sekon- sekonkuahtih. Sekonkua kanah ipan se tlaxkaltzintli, sekonchilia- sekontlalilia n chilmoltzintli iwan sek- sekonkuahtih. Noihki ipan tikmomasewiah etzintli pos sekonnantiw sekoninkua. <hesitation> seki sekoninmitta cuando ya keh koyonkitzin ahachi koyonkitzin pues yasekimatok pues yayookuilowak, tos inon amo se konkua, san pus sekonchapania, sekonchapania, niman ompa oksemi ni- n iyolo pus ompa waki, ompa como ompa tlalpan wetok, seki oksemi wal- walpankisa oksemi ompa wal- <hesitation> -walmoskaltia, iwan tla keh ompa tlakualkan pus ompa se san sekon- sekon- sekonana n iyolotzin iwan sekonwika kanah sekontooka, yeh oksemi ompa oksetzin moskaltia n kuawitl, tos ihkon ompa sekontlatok, yeh moskaltihtiw, moskaltihtiw kanah ipan ome eyi xiwitl yayomoskaltyih iwan ya pewa xotla, tos sekonittok kitemakas aguakatzintli, tla keh kualli tlali pus san ihkon motemaka, tla keh amo kuali n tlali pues seki kin- kichapaniliah n abono para sekitzin mamo- mamochikawili, noso ompa tehwan amo sekintlalili kanah pawmeh para amo ma okuilowakan, tehwan san sekonkawa ma moskalti, tla keh kuali omoskaltih pus ya ompa seko- sekoninkuahtok aguakatzitzintih, pero tla ke ookuilowak pus oksemi sekontzohtzonteki iwan ompa san waki porque sapanowa miak okuilinmeh kin- kinkitzkia. Seki inonmeh okuilinmeh pus te- tetzopitihkeh ika chikawak, tetzopitiah iwan a veces asta kanah seonmokokowa iwan nekah techonkitzkia totonik. Tza- tla keh se tochokotzin ompa okontzopitih pus se onmomawtia porque konkitzkia totonik chikawak pero san ipan ompanowa, kemah tetotkoh pues, tekokoh, pewa tech- techkitzkia nekan tonewilis. posawa kanah toma, toixko, <noise> tokuitlapan, tokechtlan kan onwetzito se okuilin, pus ompa walposawa, walchichilewa iwan sekikixkia chikawak sekikixkia, tos am- amo- pos amo se- amo sekoninmita pues tlen okseki okuilinmeh kinpia mejor pus san sekonkawa ma- asta- ma- ma waki n kuawitl, sekoninmitta pues okuilimeh ki- kikualiah in xochio, nochi ixiwwyo, ki- kikualiah iwan pus ompa waki n kuawtzintli, sekontzonteki ompa- ps sekon- sekonkawa ma waki imamayo. Tos ihkon nekah ompa pues tehwan ihkon- ihkon ompa sekinmittok n aguakameh. <hesitation> okseki n nekan axkan sekinmita pues kinmakah se- se programa, del bienestar kinmakah n plantitas de aguacate jas, inonmeh plantitas pues kinwikah ki- pues inon kemah kualli kitookah, kualtzin ki- kintookah, achtoh kintlachipawiah kan kintookaskeh, kualtzin tlachipawah iwan ompa kintookah, pues n witzeh n ingenieros kinmachtiah ken kintookaskeh n plantitas tlen kintlaliliskeh, kox abono, kox amati tlen okseki kintlaliliah, kihtowa para kualtzin ma moskaltikan iwan ihkon ma kitemakakah miak aguakatzintli, inon ke pus ya kintlaliliah kanah pahtli, este pues kintlaliliah n fumigación, ihkon ayekmo ma okuilowakan, san konitokeh ya kimatih pues, sehsen meztli kitlaliliah non pahtli iwan ihkon nekah ayekmo ki- ayekmo okuilowah, inon pues ok- sa ya kimatokeh yayo- yokintlapowihkeh ken koninmitoskeh nekan aguakameh, tos ihkon kin- kinmiskaltiah son kualtzin, iwan pus mochiwa, miak mochiwa aguakatzintli, como ya- yayomomatkeh n plantitas ompa pus este tochan kan tehwan tichantih pus tlasesestok, kualtzin tlasesstos nes keh kinnamiki n sesek, tos kualtzin moskaltiah nekan n agua- aguakameh, moskaltihtokeh iwan nekah kualtzin xotlah, tos sekoninmitok ken- plantitas tla keh yayoxotlakeh pus ompa sekoninmitok ihkon amo ma kinkitzki n okuilin, iwan nes keh amo kinkitzkiah, sekonintlalilihtok pahtli iwan ihkon pus kin- kintemaka, kualtzin kitemaka n aguakatzintli, iwan nes keh pues nochi mo- nochi mochiwa, amo kanah sekihtos seki no- san sekan mochiwa, okasekan no- amo mochiwa o- o- okuilowa, nes keh sekoninmita pues kualtzin kualtzin motemaka, iwan nekah pus sekoninteki ya sekimatok tlen orah sekonintekis, se- sekontekitin iwan se- sekintlalia ich n cajas, ompa ke sekintlalilis seki amameh o itlah periodico ompa sekon- ich sekoninkimilowa iwan sekoninwika pues yehwan ingenieros witzeh yayotech- yotechmachtihkeh ken sekintekis, ken sekonin- sekonintlaatis ich n cajas, rejas, noso ke rejas de tlen de- de madera, de kuawitl, ompa sekon- sekonintlalia iwan pus ya se- sekoninwika kanah sekinemakatin, pus ompa mercado, seki kinkowah por rejas, okseki pus kinkowa ika por kilo ika bolsa sekoninmaka, <hesitation> pus kualtzin la verdad este welikeh aguakameh kisah, welikeh, tehwan seki sekoninminkua pus sekonchiwa kanah, sekonchiwa kanah se aguakamol, pus se- ompa se- se- seki welilia, noso sekiwelilia, nekan siwameh pus kuali ya kimatih ken kichiwaskeh, kitlaliliah kanah cilandro, kitlaliliah kanah xonakatl, ipan- iw- iwan kitlaliliah seki istatzintli iwan nokikahkawiliah nekan chiltzintli pus ihkon san kokoktzin kualtzin welik, pos ihkon se ontlakua. Yehwan ken siwameh yakimatokeh ken kichiwaskeh kualtzin kiyektlaliah, seki okachi kichiwah ika temolkaxitl, tos ompa, pus ompa kinkahkawiliah n chiltzitzintih iwan aguakatztitzintih, bueno aachtoh ke kixipewah, kikuililiah iyolotzin iwan ompa kitepitziniah n aguakatl, inwan nochi xonakatl, cilantro, chili, tos ihkon ompa kichiwa pus kualtzin welik kisa. Tehwan sekiwelilia ihkon sekinkua tlaxkaltzitzintih tlen yakin pan- yakin este kinchiwah, ipan komal ompa n yoiksikeh tlen yakin mochihtiwih tlaxkaltzitzintih, asta pohposawah pos totonkitzitzintih n walkisah n tlaxkaltzitzintih sa ompa sekononana setzon tlxkaltzintli iwan ipan aguakamoli sekonkua pus la verdad sekonwelilia miak. Iwan okse onka aguakatl no seh kiliah nekan chineneh, inon no okse tlamantli se aguakatl, inon pues amo miaktzin kipia nekan i este tlenon sekikualis san amo miaktzin porque iyolo sat- sapanowa weyitzin pero no welik, inon sekonkua no ihkon, sekonxipewa iwan pus sekonkua ika tlaxkaltzintli, okse tlamantli ik welik, okseki kinpaktia okachi yen nekan chineneh pues keh okse tlamantli ik welik, pus kinpaktia kikuaskeh, iwan ihkon sekonin- pues sekimokowia inon pues amotlaki kanah nikan pues amo tlaki, sekonkowa ich mercado, ompa ich mercado pues sekonmokowia sekin inon chinenes pues amo miaktzitzintih san para tehwan sekonmokowia sekonkua, sekimoxehxelilia iwan pus ihkon nekah, sekimomasewia pus inon ihkon tlen tlen aguakatl sekonkua pus ihkon kahki ihkon tehwan sekimo- sekimochiwilia.